تعتمد مقدار التمارين اللي يحتاجها الكلب على سلالته وعمره وصحته، بشكل عام معظم الكلاب تحتاج من ثلاثين دجيجة إلى ساعة يومية من نشاط، الكلاب النشيطة أو الكبيرة قد تحتاج تمارين أكثر، بينما الجراء أوالكلاب الأكبر سنا ممكن يكفيهم <hesitation> أقل، من المهم إنها تتمشى الكلاب وتلعب معهم أو حتى التدريبات تكون خفيفة.